Fulfulde woni ɗengal amen, ngal tan min muyni, saaraaɓe an ɗun muyni, e maamiraaɓe an du ɗun muyni. Ƴiwde suka faa yaade mawɗo fuu kanngal tan haalata, kanngal haaltee ley galle amen duu e ley ngeendi amen duu. Saa ƴeewii du kanngal ñayrammi, kangal mbasortoomo, kangal ɓurmi faamirde huunde fu.